أيوه طبعا، واوقات التجاهل دا بيبقي انسب حل ان انت تتكلم ويحصل خناقه او يحصل شد في الكلام فمش دايما ان انت لما تقابل لازم تتكلم وتشد لا انت ممكن تتغاضي وتعمل سهوا كدا عشان ميحصلش مشكله.